Vigei oirara vigoa ita kainkain vatakopa ra oruara, vova vigei kukuearo, oara vu oara oisia uvuipai ra, riropape. Ari oara vu varao oara riro papeira, oara avepa ruipappeira sipari, usipari vere oira sipari pasa. Ra vosa oira siparipari, ra vearo kekeirao pao, vere, ra sikasika paoviro vere, ra viapau kukupi aravai purapapiro vere, oiaraia. Ari vearo pieviraraga toupaevere torevokovira. uvuipau ra oira pisikui rivere vosa oira sipari ririvere, ari vosa viapau sipari esia uvuipai ra oira pisikuipari, ari ora oiraia pituevere, ari sipariraga nara karukaru pai vei ra, ra uvuipau ra oira pisikuiri vereita, ra vosa oira karukaru rivere ra oira siparirivereita. Varao oruara vigei vararo oara siparipa pe aveia sipari ara, vosa reasili avepa sipari ra viripato pura rivere ora via, osa vearo kekei rao pa peira osa oira viriparivere. Ari vosa oira siparipari vere ra vearo kekepau vere, eira va orui, uva eisi sipari kovoaro toupai veira.